cake nii wodii je suga, wodi je kosam, wodi je flawa, wodi je gauri, wodi malori, wodi cake je bangal.